<hesitation> Prima i pes ëndrinta a ün acuari, pöi l'avi avü ün lapin ch'a girava për ca e al a rüzià tüt, pöi ure l'ai dui can che ün al e ën po pi veia, l'aut ën po pi giuvu e cuindi a giögu ënsema e a nu fan pasé ël temp